To she azhni azhni amwuda amwula n na zhni azhni sai ala ɓa nyi ye deidei n hoto ye honi deidei n na mwula pa hawo ai chi a mwula ɓo n ha wo zalo mwula <laughs> woto ɓwa nya gyin mwa chi ge u u amwu la to ɓei dagbmam amma za walo mwula wanya gyi ɓwa wachige amu ula ɓei da gbma to amwula sai ha zhni ɓa shi <hesitation> hazhni ɓa ɓo serenyi hakwo kpege shaula n kwu fye zo zhni hazhni ɓa shaura deidei nge miteye abe aigyi myi knwum amwula she ho ya ho basi nya gyi nu zhi, she ho si nyagyi zhi lo nchei ha gye kai nyagyi lamwa to aza che azan ɓaɓa ye ho wu hagye ɓa yehowu ɓaɓe n nya gyii to shiei wato Ɓo zhni she ho ɓa ye honi agbagiyi n ɓodai ɓagna aba n ho ɓei loɓa nsu hozhni ha yuɓa, hozhni hayeɓa kaya <hesitation> agna ho ɓei lonsunu haye ɓa kaya n nai ye agna hobeilo nsu to amwula azhnia zhni ɓa lonu she hoya hota ɓwa byn kwoi gyegye halo hoita bwa shi won hola sasenu ha tnu aza, ɓalo yezhiyi aba shehu tnuɓa ɓalo yezhiyi aɓa nge gye ɓaye owonyi gnwulo sanu n ɓa kwulo wagna to wo kwu wo oje ɓlua bayi ɓe aɓwa wyi ho oje ɓwa ba yiɓe nge gye ɓaye owo nyi gnwulo sanu nn ɓa kwulo agna to wo kwuwo aje bwa bayi ɓe aɓwa wyilo oje ɓwa bayi ɓe ɓagna to ɓa kwu wo ɓa ɓokwu ɓaɓa kwu laifiya wu nu kwo kwa ɓaɓa yiɓa nyi gnwu ɓa nya wo kwo kwo wolo lonu she ɓa yiwo nwayege n shi ke nan she ho she aza jelo gye kwo zhni kwa kwu gnwu aɓwa ta aɓwa nyi mwu la hni hmi n na aɓa zhni kwo cheuwo. Kwa kwu lo aɓwa nyi abwa tnu kwoilo har <hesitation> o aza n ɓa znazna nyi ma hawo ɓai cha wyi ge achni ɓa da gye beye n kwom gye kwoto gwolo lonu so am azhni ɓa lo nu she azhni ɓalonu to aɓe agna n haiyi ge to fye ɓu ngyi wyei lai she ɓa kwu ɓe n chei a gna to ɓa kwu gba she ɓa kwu gbanyi to aɓo zhni azhni n sapa, amma ai lo anyi kwogbanu aye ngnwu tnaba tnaba hoba gnyi hoi lo ɓynkwoi fwa hoi lo dada fwa holo yezhii fwa aye ngnwu tnaba ngye yi vyi <hesitation> yi vyi yakubu, yakubu wo ɓolo anyi kwo gba dna n bible anyi kwo <hesitation> aye ngnwu tnaba she wo ɓolo anyi kwo gba aye ngnwu tnaba wuto nyi kwon woyem To har kwo ɓwa wuoonu ɓau do woɓe ye nhain n jesnu wagna woge wagna woge woje ogbalo aye ngnwu tnaba to oyi nyi che yiɓo mache migye ai ɓwa zhni lonu ai lo anyi kwo gba oye ngnwu tnaba omi ma zhi wo ɓei gna mi ge woɓei lo anyi kwo gba oye gnwu tnaba to nlonu nhai ye nu n nato lo anyi kwo gbalon ainu fwan to amma okwo manai la osala n ho ɓa ɓwa nyikwo azoho n pye pye oye gbmanyi azoho a oye ngnwu aba, a zoho oye ngnwu ata wakpe nyi kwola nlonu oyi gbagyi culture wato yiɓei zhni yi zhni lonu nsa, sapa to amma n hai ye azhnilo amma kwo knyiyalo onyanu n mi kpeye dna nyi gbagyi amwula ɓozhni so nu.